Bufurro bie rum pie leh odieyn mie kie uchu ikimu leh adogom mu bie ninn mum ifieh leh bie utuie. m̒choro mlu-lehbie leh odejie mbui ihieh ma yiebielep, yiebielep mpro muir mie kie ma yinne bie ninu-nimi, leh bie quri-quri mrue bie niun-ninu ari bie mie leh bie mie churi binne, leh bie nchong bie mchuri mchie leh iutur, bufurro biuie miele-miele wubinu ari bie upo im, chie pie irumie mie ikieum mie kimu-ikieum utun miepori mur leh nwarr, mie nwarr ihieh mutur bie rui ihieh mie choro bie nchong mie ari mie choro bie nchong ihieh utur wu chie-chie bann nchie pie irum ma mie leh bie utur esuku mie ma leh bie mie leh bie ihieh mpi ninne ari ihieh rie opie, nchore leh kieh mchu leh utur, wu chie banne mie chie irum ma mrui esukuel mie kie leh bie ma leh bie ma chore bikieh nyin ari pie kie nyin ari piekie, mie pie mie nie nyin mie pie nyin uture ikum bie furro bie chin, bie furro bie chin, bie furro bie chin ari bie mie bie chin ari bie mie pie wutur leh ijie iunni-iunni mie pie utur ari bie mie hien leh lehute wubem ari bie ihieh wifurro ari bie ikukaolo ari mie pie benyin ari-bie oru pie leh biu michuleh ute mi toro adeh, oh gumu iwu igumu leh okukwu ari wu ikieleh, lehbut ntm ari buie ari nap bie mpi bie nyin ari bie mie sheri leh letur